زما د څارويو په وازګه کې پخلی نه خوښیږی وازګه خوړو ته یو خاص خوند او بوی ورکوي چی زما خوښ ندی کوچی ښه دی او تر وازګه یی خوند بهتره دی د غوړو خوړل صحت ته تاوان لری او داکتران وایی چی باید زیات غوړ ونه خوړل سی اوس وخت کی خلک د وازګی څخه ډیر کار نه اخلی